אסאך מאל העלפט טעכנאלאגיע צו מענטשנס רילעישאנשיפס, באקאנטשאפטן, אדער ס- צום ביישפיל מ'קען רעדן ט- טעלעפאניש, און צומאל העלפט עס נישט. וו- ווען מ'ניצט צו סאך אנדערע טעכנאלאגיע און אזוי ווייטער.